اكتر إجازة أسبوعية بحبها أن انا اسافر عند أهلي لاني قاعده بعيد عنهم عشان شغلي ودراستي ف احلي أجازه بالنسبالي أن انا ارجع اشوف اهلي واشوف عليتي كلهم ومامتي وبابايا واخواتي وولاد اخواتي ف دي احلي عطله بالنسبالي بحبها يعني